لو عاوز تنزل أو تثبت اي برنامج علي الموبايل بتاعك لو هو اندرويد ممكن تدخل علي جوجل بلاي وتبحث عن البرنامج الي انت عايزه وبعدين هتعمل تثبيت علي الهاتف وتضغط عليه وهتستني التثبيت ده يحمل لآخر بعدين هيجيلك الايكونه دي برا في الموبايل وبعدين هتضغط عليها بمسافه اول ما تضغط عليها هتتثبت